<hesitation> يكون عندي برشا وقت، يعني نعيش مع الناس اللي نحبهم أكبر وقت ممكن، ممكن يكون عندي مثلا باش نعيش أربعين سنة نعيش ثمانين سنه، <hesitation> نقعد معاهم أكبر وقت ممكن، أكثر شي، وزاده <hesitation> يكون عندي الوقت باش نعمل برشا حاجات، عندي برشا حاجات في مخي لكن ما عنديش وقت باش نعملهم، نتصور أن كي يولي عندي أطول عمر نجم نعمل برشا حاجات.